<hesitation> Ya <hesitation> biby zao e agnisan'ny mifagnampita faha <hesitation> lalagna <hesitation> isan-taranaka, <hesitation> ôhatra zao e posy jiaby zao e samby mahafantatra zao hoe karaha akory atao kaofa mande mihaza voalavo zagny, de <hesitation> karaha zegny koa kivà, kivà zao e samby masiaka daholo e <hesitation> kaofa ôlo hafa miditra an-dakoronjareo ankotran'ny tômpony.